Kola la ley tra- one of ley traditional food la we can really eat in ley area the because you know tradition somebody come visit you ley give neh kola with pepper you know yeah kola kola nut la some of ley traditional food the brother.